ཐ་ལག་ཅ་ཡན་ལ་ཡུལ་སྐྱ་པཻ་སྒོ་གོ་པི་ཆ་ལ་ཁ་ཐེང་ཧེ་པོ་ཨོ་དི་ཡ་ཨོ་དི་སྒོ་ཡ་མན་འདའ་ ཁ་ཁ་སྐེ་པོ་ཅི་ ཡེ་ཤ་ཨིན། ཐ་སྤེར་གདོག་ལྷ་མ་ལྗང་བྱ་ལྷ་བཀྐ་ལྷ་བ་ལྷང་ཐྱ་ལྷ་རྨ་དགདུ་ ལྗང་བྱ་ལྷ་སྟང་ཅི་ དགདུ་བཐ་ལཱ་ལྷ་འདི་ཨིན། ང་ཁ་གཡབ་ཨིན་ ལྗང་ཅ་སྟང་འདི་ཉིག་ངང་སི་གི་བཐའ་ཤཱ་ ལྷ་ནལ་བང་ཨི་ལྷ་ཁལ་ཧེ་ཧེ་དི་ཀནབ་གངཀ་སྐཇ་ཚེ་ཨེ་གཏིང། ཐ་གདོག་སྤུལ་ཨ་ཁལ་མ་ལ་ནུའོད་ཕར་ང་གང་ རྒེང་ཐའ་སྐུལ་ཀྐ་གདོག་ལ་གྱང་བུག་ཅ་ཀྟའ་ཏེ་ཚིག་མ་ལ་ཀྐ་གདོག་ལ་ཆེ་ལྗང་ཧེ་ལ།